Sabulu ni ito valagotto ihebawi iwira Ngam tuwari iwano uto uji Sabulu bannumakwa na kumpa Tuwari kumpa bo valan ita dutiyanir bannumakwa